Soɗɗi mi waɗi no mbaɗi ɗum danejum orang. Mi siftoroya sa’ayi maa fitowa ko gila wulnde. Kama fowru orange, mango, e tangerine. Dum arda laamu e hiite, no feƴƴi, no newnude e no njillita.